Injé nang injé alobé mama, nang irok boot épini sisuk saan injé ijoow mé, to békahénolaal. Mais bo mubagénumoom Kaléane nibaji, nilako lako Marsasoum, nilako lako Essyl, nialako lako Kunkudiang, Kafountine, Guinée Bissau, Guinée Conakry; nang injé irogul boot épiin bugul bérok hani umé nabibiij ban marégénoom.